<hesitation> أما عن إني لو رجعس لو رجعت أسبوع بستغل الفرصة كمان، لكن بصلح أي غلطة سويتها خلال الأسبوع الماظي، يمكن أصحح أي جرار أنا إتسرعت فيه أو أكون أكثر جاهزية لموجف ما جدرت أتعامل معاه بشكل جيد، برتب أموري بطريجة أفضل وأخطط بشكل أحسن للأيام اللي ياية.